Zara baha ma zamanəntsa malng ɗan nakuza’a məng na kuzəy thik navaka bla gwara gwara’a kuzəntsa may nud mɓag tavakay biya njza wura’a may hulfa kwanahan kikuzəy amma dafadəg duniya chalmaha məng by gata’alman məngləy ba duhah duhaha’a ar gata vghatirra kwan ka dəgətah tsa ba thinga duniya məng na kuzzən sagha sig tsa ɗagan antsa kwovy nintən 19 a wara muda muzzənna kwovy nwlən na may nud njzga vavak palbiya may nud njzga vavak pal ɗnud bi say mafara fəgən nən nən ara kəha agha njzga vakwaha kwah kuma njzga vakwaha kwah kuma njzga vavak vavak vavakən thirna ammay haɗavəy vavakaru dban am njzga daban daban ma njzamatsəg ma njzama njzəg vak palla ammatsa vəyak vəg na kuzzən kuzzən kuma ɓa ɓa wəthegh nuda. Kəlg nən nən nən nadət səy mah tra in bakana səy ma htra ada chima budan ba wadəsha hulfakwan ka kuztsa ɓagyama ɓag ka hənkal dgya ɓagar nadar hənkal dvakaya amma ra yadəy ɓag nud kahənkal da kuʒantsa a ɓargan ka dvagh ba trakay trakayya a ɓarg dawa a barg da sapulha ma ɓarg da barg ka dvagh da sapul tsa ma dhahadəg davakəy məng nudah ba ɗaka’a ma ghəl siga’a a barda kadvagha nay nud ka hagadav duudtiya ma haggan haɗg duv duda ma tapghəna tapg ka hudvghaha tow vəyak vəg na kuzzəna inwa ammud tsa sarta kuzzəntsa a barda ka dvagha madgh gha damudaha ma shəl siga a barda ka dvagha huti kuwa agha a zakafa’a kwa kiya agha da dappan a hug vghaha ma bar day ka dvay dvayghəy vəyak vəg na kuzʒan ba zama nən bi wanbiya njza waurtsa aychathay kdətya ammud tsa <laughs> ammay haɗ div dudbiya. Amay haɗa div dudbiya ma haɗva haɗg kdir duda ma tsa vəyak vəg na kuzzən mabi ma may ba zamanəy wanəntsa njza məng wan madunayya ay ma njzga məyam tsa haɗa dir du dudən tsa ta usɗana amma tsum may nud haɗadiv duud biya awara muda kwan kuma may ghwaɗa a wara muda kal kal biya amma doɓ chikay ma maba sartəna kaɗav naɗiv duuda kuzza awara muda nulm ba kəyam may haɗa dir dudəy məng na dəgəttah aw ɗagan awurtsa ɓagar daw na wuri awrah thyakar nuda dvakay tar nɗar yakar ya yakara tar tar yakara magatgha gatg ka ruwa gha a gata kinɗaragha hay-hayana atgan ka wur kiyakafr dvakayya yakar kuma huɓava ma huɓgu huɓg ka yakartsa bathir ma vaghay bathir ma vagh ma vagh yakata məngdam məng thir ba dəyk ɗəyk məng thram ma vagh ba dəyk dəyka thiranna vlak vəlg ka njzɗa amma matsalla yakartsa məng matsalla yakara. Ma huɓ gu huɓg ka yakara a a mɓacha kuri bat vakay ta vakayya ta vakayya məng nadə gətah ma ksa məyam kəyam sargay kthrani kamar kra məng kur ma ksa məyam ɓar nud da kur shra kurtsa ɓa hɗul nud dvakayya chɓava chiɓga, chaɓara chaɓga ma chɓavəna cheɓga ba pasan pasana ka hutsava sagal na mutala ma diya vum ɗiga da muta ka dagal nud tan ka ka baɗul nud dvakayya ɗullən bathava ɓathg da kurən kuma mayn bajzg may bajzgəya mənthran thra ɗulnay huwgana na ɗaga hurgaha huwgana na dəga ɗagaha may may ma ɓathay ɗully njza ɗula məyma njza na ɓathav sarta kwan njza kəyan maksa. Njza ɓathavay ɗull məyam ɗan kurabiya kaway ba hay wa dagal tvakayya hay kuma um hay kuma bajgan yuwa kəlg yu ma kəlg yuwa adda chima ba bajzga ɗula bajzga ɗul amma ma ɗiyava dəg kura’a ɓathava bag dul ba mar aw dvakay dagal ya mutahala, chachaha, machinaha’a, dagal nadəgətah tvakay may ɓajgəy ku sghy baɗal na yuwa may yu may yu kbajgan kan ka ɗullaməyam biya awwa da ɓag nəy may məə sagra ba kəyam ghala ka gumnatiya takəya kumd tsum ghwad ghwad ɗullamda kum nagan ɓatkvu bathav na ɓath aga naman ɗullamda ki da danya dəgah hawgaha ku kuwa daga dalga ki dagal nuda nudah tvakay.